Nemte gulang nemte bisi ta gulang parik nemte be bisi ta sikul nemte gulang palau lokai. Au ri nana ve mama kite nas ni sabonai ni kamem keve vuk kite nak imem, au mang taun nemla pasal, akamusai i matas nemla pasal ta nem itoiton nei akalit, titsa kate antok imem ta nami keve taun mite bot mite nas ni ulau mite malepen vuk na mite nas ni alis ni poisa na kapau na mite pasal ane rina. Nang palau.